Ny boara mandefa herinaritsy zany da fitaova raiky natao hamanana rano. Raha ampidiry agnaty herinaritsy aô da mivoaky ho <hesitation> hafanana ny cool <hesitation> ao anatiny da manafana ny rano agnatin'ny boara ao.